Fiasan'ny gitara ndraika de tagnanao ndraika ampesaigna amin'igny tazomina sara ny gitara de tagnanao am'zegny mikitikity <hesitation> i <hesitation> col- corde aminanjy io taditadiny madinidinika aminanjy io de enao mikitikitika agn'iny de arakaraka ny feon-kira arahinao na hira malakilaky na hira dontodonto de i tagnanao foagnany miregile ananzy mba milamina sara fa sy korokorontanina fa ra vao korontaninao be izy de tapaka le tady aminanjy.